Bërëm mëëmpurir pëŋooy ngëleer kañan; koka lúŋ pënaţa uleemp ţí pëpiënţ bërëm ngëleer kañan ngi këbiŋuŋ piënţ këŋooy ngëleer kañan kabá. <hesitation> nápaţ natíis pëŋooyul nna bërëm ujëkna uleeful yës nëŋooy ngëleer untáaja nángëtëb; akáka cína ţí uleeful ubi yëkan bá kay díkaband ngëleer untáaja nángëtëb ací ţí untáaja ti uwi inji.